أكيد مش لكلاب كلها ودية <hesitation> كيف كيف لا مش لكلاب كلها كيف كيف، ثما كلاب تنجم تربيهم وعنيك مغمضة <noise> وتنجم تشوفهم في شارع حتى ما غير ما تكون مربيهوم و- وما تخافش منهم وميعملولك حتى شيء، وثما كلاب يبدؤ يخوفو وجوهم تخوف وانت من الكلب يبداو مغطينلو فمو خطر هوا يبدأ عدواني برشا الكلب ويخوف بصراحة ما تنجمش تقربلو بكل.